Ny kolotsaina ao Kanada an, dia mifototra amin'ny fanajana ny tontolo iainana. Izany hoe miaro ny tontolo iainana, tsy manimbanimba ala, tsy manimbanimba ny zava-boary. Dia manaja ihany koa izy ny hafa.